Bom eshe ncha beri bibie fe afe le ifiki are fena nu nu elue ofuenu iri ki bom abe be nyuam ife fe bite biye biue biye le agburo aye shey ayi ncha egefe are fele irike are ifele ye rike buukuen le ba bega fa bite beh ga bine bari kpe are ki belenu sekue bege ma bema esukue nyin bege yuenki nyuan nyuam berike kel kel bina bi okara ofe le otue beyuor bepom she gefe are fele irike buakuen ncha begetu ugburo bege ta bite begefa bine begafa bom abe iri ke befe fe begetubo bibenu mpam bekpe ki belenu abie beh biemki oma beriyue be mom gong benyue bikpong puat puat puat benyuo bena abi be hue linki lenu nyam ste ste ste ife le ye ilenu nyi fefe bine ebiye mama le mbie epiepie bigu lemo bemual pia binyin nku nku nku fena bige fe nyi ki buan abeyi beyin yani ki belenki ki are ofunu ofunu kiki yuor nyuam ekiabo areto eri nyuam eki eye agburo ayie asamo arue aaki ye che nyuam iyuor le ye oh nyi ye tue erike ki samo arue ifa buan abeye fina egefe nyi ochuwue oborkiye ki yin yani o bebelenu ochuwue oboro ofe obey ade oburu kpabe boro buan abeyi